Misy karazany telo ny holatsy: misy ny holatsy champignon, misy ny holatsy shiitaky e, da misy ny holatsy pôrtôbelô. Ny holatsy champignion da malefaky sy tsara, afaky atao amin'ny lasopy na amin'ny risotto. Ny <hesitation> holatsy shiitakes koa aza da matsiro i io sady malaza amin'ny sakafo aziatika. Da ny holatsy pôrtôbelô lehibe soa hanoloa hena amin'ny sakafo toy ny hamborgera.